Zaho zane ty hitako fifandraisan'ny piso io laha ohatsy misy te handeha ty raike mody mifoha. De ohatsiny mizahozahy raike le tseriky amin'izay koa raike, mifoha na mandry ereo. Le samy mandehandeha eo le, zay ty haiko fa lasa ereo mifampi- mifampisangisangy, mifampisomongamonga. Lafa misy raha ty eo, zay zane ty raha trehako amy ty piso io amy ty fiainany